ممكن نحقق السلام العالمي، <noise> بس يحتاج جهد كبير من كل الناس والدول. أول شي، لازم يكون في تفاهم، واحترام بين الثقافات، والدول المختلفة. لما نحترم الاختلافات ونفهمها، يكون أسهل نحل أي خلافات. ثاني شي، لازم يكون في تعاون دولي حقيقي، في قضايا مثل <hesitation> الفقر، والتعليم، والصحة. لأن لما الناس تكون عايشة في ظروف صعبة، بيزيد احتمال حدوث نزاعات.